स्पेनिश मन जानल जाथे अपन डाइवर्स फ्लेवर बर अउ। अपन कुछ कुछ खासियत बर। स्पेन म लोग मन के पैला तपस अउ। गुइसो प्रमुख खाना हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।